<hesitation> يعني أما عندي أحسن نحصل فلوس في عيد ميلادي أو هدية؟ <hesitation> يعني لو خيروني أكيد حنختار هدية يعني لأن الهدية يعني حتقعد دكرى وحنتدكر يعني إنه <hesitation> اش- أشخاص اللي أهدوني، أما الفلوس ممكن يعني نصرفهم وننسى إني حتى الطريقة اللي تحصلت عليا عليهم بيها، <hesitation> فنختار الحصول على هدايا أفضل.